Daging, daging ni kalo istilahnye biar die awet, ye biasanye kite ni istilahnye ni ye dari ininye aje ye, dari nolny maksudnye dari istilahnye yang kite <noise> tahu yang kite udah ngelakuin. Ya maksudnye kalau <noise> <hesitation> daging itu kan biasanye istilahnye kalo bulan lebaran haji, atau <hesitation> idul adha biasanye <hesitation> kite itu istilahnye sering juga deh tu bantuin apa nyesetin kulit itu di daerah kite di no, di sono, di tebet, nah kita bantuin deh tu nyeset. Ye sebelumnye istilahnye ya kite <hesitation> di menjelang hamin dua, lebaran haji itu mungkin ye kite awalnye bantuin dulu tu tukang dagang, jagain tuh kambing. Maksudnya begadangin tuh kambing yah syukur syukur pas kita jag ya ada yang beli. Mayan komisinye ya kadang juga kita ngantarin tuh kambing kalau ada yang beli. <hesitation> Kite bergadangin deh, <hesitation> yang penting kan kalau kite melek malem ye perut jangan kosong deh. Ye alhamdulillahnye kalau kite jaga kayak gituan sih, istilahnye ya ada ininye ye uang kupinye, uang rokoknye, uang ya sedikitnye uang makannye lah, istilahnye nasi nasi goreng lah, ketemu dah, kalau buat jagain kambing, itu. Nah <noise> menjelang isilahnya idul hara ni, kite ditunjuk deh, kita nih ame yang pemotong, yang khusus memotong ya taro lah disebutnye ustad, ditunjuk deh kite maksudnye, <hesitation> lo bantuin deh besok, bantuin gue, motong lo di sono di, masjid sono no, al itihad. Iye ustad insyaallah tad, ada nggak lo pisonye, ya kalau piso mah, piso semua rumah juga pasti punya piso ustad, tapi kan <laughs> kalau buat khusus istilahnye apa buat motong daging atau ya minimal ngesetkan kerjaan kite ya paling. Paling ye istilahnye kalau kite udah ngeset ya paling kite nyacak, nyacak tulang tuh ye apa <noise> <hesitation> nyacak tulang ntar kerjaan terakhir deh tu <hesitation> nyacak tulangnye tu. <hesitation> ye sebelumnye emang istilahnye kita bantuin juga deh ye sebelum nyacak nih misalnye nih kambing, atau sapinye masih istilahnye belum dipotong ya kite bagian juga istilahnye kite geser nih kambing atau sapi buat <hesitation> dideketin ke lubang yang buat itu aje apa <noise> buat motong, <hesitation> biasanye kan dilubangin tuh biar darahnye istilahnye ngumpul disitu nggak ke mane mane ha dan juga istilahnye kita, musti ini dah, waktu tu ya <hesitation> fisik kita masih istilahnye bisa lah buat kerjaan kayak gi kayak gitu. Ye <noise> kerjaan kayak gitu kan kalau yang ribetnye kan kalau tu sapi apa ngamuk lah. Kite yang mesti iniin tu nengahin, ya nggak kite aje banyak, teman teman yang lain juga. Ya kite iniin lah biar tuh sapi jangan ngamuk kite tenangin, kite usap usap tuh palanye ye kan. Ye kite pokoknye jangan dikasarin deh kalo <noise> ewan yang kayak gitu yang mau di sembelih. Nah, kalau dia udah anteng baru dah die kite iniin deh tuh, apa kepalanye kita ikat ke tiang tuh kita tiang, nah palanye udah keikat baru kakinye kasih tambang tuh, disilang tuh apa, tuh tambang, nah, selesai tuh tambang disilang baru kite tarik deh. Yang dari kiri narik ke kanan, yang dari kanan narik ke kiri ye jatuh deh tuh sapi gedebuk ya paling ya tinggal geser dikit, ya itu urusan ini deh, pemotongnye ustadnye deh. Nah, dari situ baru dah kite bagian nyeset tuh bantuin lagi nyeset. <hesitation> Kelar tuh istilahnye kite nyeset ya istilahnye dipilihin deh tu kan, daging aging. Istilahnya yang bagian istilahnya isi perut, isi perut <hesitation> nah <noise> setelah istilahnye dicacak tuh ditanding dandingin ya istilahnye baru deh istilahnye dimasukkan ke plastik tuh, <hesitation> ditandingin istilahnye ya minimal lah, se kilo lah jatah ituannye satu plastik itu nah dibagiin deh tu, udah kelar deh, tuh, udah kelar ya, ya otomatis kan istilahnye yang grup istilahnya ustad yang kite ikutin, ni kan dapat jatah juga dari istilahnye panitia masjid itu, nah jatah yang kita dapat dari ustad itu ya kite olah deh di rumah kalau, kalo istilahnya tu daging, ini istilahnye <hesitation> persi, kite, kalau tu daging mau awet ya orang kan istilahnye rata rata istilahnye tuh mentah aje, dimasukin aje tu, taruh plastik maksudnye kan masukin aje tuh di preser, nah kalau kita agak beda dikit deh ye bedanye istilahnye juga <noise> ya. Pas kite ngikut ini aje nih motong aje istilahnye jadi tau, istilahnye biar itu daging awet nah khusus daging aje kali ye, kalau tulang mah ini deh nomor dua dah kalau daging nih, kite potong potong ye sesuai misalnye keinginan kite kite, kite rebus dulu deh tu kalau bisa pakai misalnye <noise> daon payak biasanye tu daon payak direbus, nah lebih cepat lagi ya ada yang ngajarin nih el elu kalau mau ngrebus istilahnye daging, ape ayam kalau mau cepet empuk elo kasi tu di di ape rebusan airnye itu lo kasih sendok <hesitation> ni sendok stainless steel lo campurin tuh satu aja sendoknye yang stainless steel, lo masukin dah tuh dagingnye nah sendoknye nih di bawah, nah baru dah lu rebus deh, itu lebih cepet empuknye, itu kita juga istilahnye diajarin ma orang eh ternyate mang benar. Kayaknye nggak pakai ini lagi, empuk aje itu du udah daging dah. Baru misalnye <noise> kalo udah dingin kite tirisin nih. Tirisin sepuluh menit kite tirisin, kite masukin plastik. Baru dah kita taruh dulu di kulkas. Ke lemari es, ya lumayan lah, agak awetan kalau pakai istilahnye sistem care kayak gitu. Nah <noise> dan juga istilahnye kalau tu daging empuk kan siape aje bisa makan. Dari yang kecil, ampe yang istilahnye udah tua juga istilahnye yang udah nggak ada giginya, ya mungkin insyaallah ya masih bisa dimakan tu kalo empuk tu daging. Kalo alot kan keras ya, lah ditarik juga, copot tuh gigi tuh. Apa orang tua, ya kalau anak anak paling, die cuman treak, keras nih dagingnye, nggak kuat. Itu paling anak kecil, die kagak makan, dipinggirin aje, iyu apa <hesitation> daging sapi. Kalau daging ayam lebih cepat lagi itu. Kalau <noise> daging sapi agak ya perbedaan 15 menit lah. Apa <hesitation> biar tuh isi <hesitation> ininye empuknye ye. Kalau miseumpama <noise> <hesitation> daging ayam lima belas menit, daging sapi apa tiga puluh menit begitu.